<hesitation> kada dvoó jāꞌá ne ntóꞌo otubre né v uradvi íꞌnī ne ɨ ura víjin ɨɨn ora ne kākɨɨn davi xaa kanto nuꞌu vikó váts víin ni óó jaꞌá ne v íkuiꞌiꞌnī diño jáꞌa ne metsī í dɨvi vií te jāꞌá ne dɨv na kuntuꞌukdvi íkɨɨn diíi davi ne ddeté veneꞌu váꞌatsi víin vi kuáa vene víjin nī tɨn ga i dɨvi kikakaꞌin co kuꞌ kuīꞌi dií tsi v ídu kaa o váꞌsn vátsi víin á maekada ñaꞌa ntevindute dutsi koo ntute kuiī kóꞌdo ne koꞌdo ntɨí ntute ntute limú o nte ntoko ñúꞌu nté í natsen nē kādā kú kuetsi né ntɨɨ ne ɨn vá tsi du kāa vá tsi kɨ́ɨn davi vi víin vi vetsi ñaꞌa dá kává kueꞌen víin dá ada takavvií ja takakuia kuia jáꞌa kāꞌán ch o vitsi dɨvi adaakadaakuíanvnatsen ne.